Ny samy tantely zany da mifampita toera amin'ny alalan'ny feo sy toetra ara-bata. I ireo zany da manome ny tantely hafa ny toro-lala amin'ny alalan'ny fihetsiky sy ny endriky ny vombony.